E kèì guùŋ mìŋ naŋ nyìmè kɛ̀ è yaȧ tɛ̀ɛ̀ nyiiŋ gèe miɔ̀ŋ, yèè mìŋ manaŋ kaiŋ tɔ̀ɔ̀ anyuùnkpùuŋ dȧwim nyȧŋ nȧŋ yaȧ, òfoo mìŋ naŋ nɔŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ hȧȧwe kɛ̀ sèè mìŋ naŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, wo nyuùnkpùuŋ dȧwi miɔ̀ŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, kɛɛ maŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ nyuùnkpùuŋ dȧwi mɔɔ̀ŋ fè tɛ̀ɛ̀, kɛ̀ tii naŋ naŋ tɔɔ̀ kɛ̀ muȧŋ biɔ̀ kȧnɔ̀ɔŋ muŋ fè tɛ̀ɛ̀, weètii e hȧȧweɛ̀ lii miȧŋ mìŋ kuwa, mìŋ manaŋ nɔŋ kȧ yɛ̀mɛ̀ nyuùnkpùuŋ dȧwi miɔ̀ŋ wo nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ mȧȧŋ ɗeweɛ̀ sua miȧŋ bi miŋ yaȧ, weètii tii nȧŋ yaȧ gòngoɛ̀ è yȧm, yèè mìŋ naŋ nyìmè kɛ̀ è yaȧ guùŋ keì tɛ̀ɛ̀ ko fɛ̀ɛ̀fèìŋ Dayȧa kȧnɔ̀ɔŋ wèè kaiŋ nyɛ̀nɛŋ. <noise>